Nemba nde vweyango vwo hurula erwanyi eyi, endolangaho efialo fye rwanyi efi, ingawaje vario vatsisa vuarabu lakini nasi ndekombanga nerula ndanyola ikasi yeholanga ne yovumbahi, ndanyola ikasi kama america eria, endolangaho vandu varulangayo evaholangayo tsikasi varulangayo vari na amapesa, naye nyala hwitsa ndametaho viriwo vindu vinji vyandekombanga kama lano mumias ano nenyola kama iploti ndombaha lano inyala huhonyangaho kata nimarire ohurulayo inyala huhonyangaho huinyirihomo harenti ata ndaharulamo, ikasi yo vufundi ino ndahareha handi inyala huhonyangaho, eshichira nembola america, america ni shialo shiendelea khandi varia naavandu wooholanga ikasi ne vahurunga khandi mirungo kiavu ni milayi ingawaje vavolanga vulamu vuri ikulu lakini mirungo kiavu ni milayi onyala hutsiao nokasia mapesa norulayo nowitsa wuumbaha eno, ano kata noreha ovufundi olava nori na mapesa kaao kohutsisanga notoolaho harenti, noriho ne miriango kumi wanyolangaho ehumi nechindi vahurunga kata kidogo vulamu vulava vuchenjere, handi onyala hunyolaho kata kuva mukunda omete, nomba ata ometeho kama ing'ombe indi ya grade waanze huayangaho alwanyi lano ikasi yao oholasa niwahakaluha noori alwanyi nooritsanga hushiova niwachuma kama america eyo ngelwembe nihuvorere, esho nishialo shiendolangaho shirimo mirungo milayi shionyala huhola sina norulayo ne ovulamu vuchenja vuvaho ovulayi hushira.